په ټولنه کي هر فرد رول لري. تر ټولو مهم رول د هر انسان دا دی چي انسانیت وکړي. دوهم باید داسي څه وکړي چي ټولنې ته یې خیر ورسیږي. په ټولنه کي باید کار وکړي او د جرم او غلطو کارونو څخه چي د ټولنې د سرخوږۍ سبب کیږي ډډه وکړي. هر انسان باید د ټولنې د بقا د پاره کار وکړي او نورو موجوداتو ته یې تاوان و نه رسیږي.